Sakafo nohan̈iko faran̈y ziô: <hesitation> vary ndraiky laôko, laôko firiry in̈y àby in̈y. Nanaovan̈ana izy: naloky baka vary natao mitôkan̈a, laôko amy zay, izy efa <hesitation> vôkaokon̈ao in̈y aharo dipoavra ndraiky dongolo lay, avô atao menaka, endasin̈a tsiraikaraiky amy zay izy, atao maimay hely oe.